צו שרייבן מוזיק דארף מען האבן <hesitation> אסאך שעפערישקייט. אדער קען מען מאכן א טון וואס מ'וויל נוצן און נאכדעם צושרייבן ווערטער וואס מ'פילט ס'גייט מיט דעם. אדער קען מען שרייבן ווערטער וואס קומט ארויס פון הארץ סתם איינמאל און צולייגן צו דעם א ניגון. ס'דא אסאך וועגן.